اني افضل الرجوع مئة عام الى الوراء لأن هذا الشي يخليني انو اي- استكشف علماء و عباقرة الزمن اكثر و هذا الشي هو من اكثر الأشياء الي تثير انتباهي بهذا الجيل الي اني عايشة بيه لأن اني رايدة استكشف شنو هي الطرق الي هم استخ- استخدموها ما عدا التكنولوجيا الي كانت السبب ب ايي- تطور العلم لهذا الحد.